स्वतंत्र इच्छा से तो मेरे मन में यह बात आई। कि कोई भी चीज़ को एकदम स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए, और कोई भी कार्य को स्वतंत्र मन से करना चाहिए। मैं तो हमेशा स्वतंत्र मन से सोचता हूँ, और कोई भी इच्छा को स्वतंत्र रूप से समझा सकता हूँ और बता सकता हूँ।